أني نشرب حوالي تقريبًا من اتنين لتلاتة لتر مية يوميا، يعني حوالي أربعتاش من واحد وعش- من أربعتاش لواحد وعشرين لتر <hesitation> في الأسبوع، وممكن نقولك من أربعة وأربعين لتر لخمسين لتر في الأسبوعين.